पहिल्यां मंजे मी गाडी खाय चोरी जाता बगळी। ता पुलिस सांख सारख्या आणि बाऱ्या तरेन। सांगतलय मगेर मी गाडी कशी असली म्हंजेच। गाड्येचो नंबर, कलर, कसली गाडी ही सगळी। महत्वाची माहिती दिलतलय आणि जर मी त्या। चोराक बगळा झाल्या तेंचय वर्णन करून दिलतलय।